Ireto avy ny karazana voankazo izay fantatro: ny manga, ny papay, ny akondro, ny mananasy, ny paoma, ny paiso, ny lodsy ary ny voatango.